azafady tompoko, mialatsigny fô somary mbôla nisy raha natao hely zahay tegna tsy afaka nialagna tagny de tsy maintsy tara vao tônga taty fô, tegna mbôla namaha olagna tandragno de ˂noise˃ tegna mialatsigny fô tara e, mialatsigny mialafôndro fa amin'ny magnaraka ndraiky iezaka ho tonga aloha fô